اب ٹی وی کی بات کرے تو سب کے گھر میں ٹی وی بہت ضروری ہوا۔ ٹی وی کی وجہ سے ایک طرف سے اچھا بھی ہے، ایک طرف سے برا بھی ہے۔ ٹی وی ابھی بچّوں کی ہمنا باتاں کرے تو زیادہ ٹائم تو کارٹوناں وغیرہ دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی سین رہتے جس میں بچّے اچھا <hesitation> فیل نہیں کرتے، اچھا نہیں ان کو لگتا <hesitation> اور دیکھے تو زیادہ ٹائم ان کا من پسندیدہ بھی رہتا ہوچ۔ <hesitation> بھی بھی ٹی وی کا <hesitation> ایک انٹینہ بول کو کچھ کیبل کر کرتا رہتا۔ رہتا ہے اس میں بنا <hesitation> رینج کے تو ٹی وی تو چلتی نہیں۔ نہیں تو ہمنا ان کو یہ بھی دینا پڑتا ہے، پھر ان کو سبسکرپشن۔ بول کو رہتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر <hesitation> بچّے۔ دیکھیں تو آپ سوچو کہ آپ کا <hesitation> ابھی فیورٹ۔ کارٹون ہے اور اس میں ہمنا دیکھیں تو ایک لے انسان رکھے جو یہ بٹنز نکال دیں۔